ا د نل څخه اوبه ا هم ا ځینی وخت غوره ګڼو <noise> په هغه صورت کی چی مونږ ته اطمینان وی چی د نل اوبه پاکی دی معمولا طبعی اوبه دی دنل اوبه منرالونه لری نو په هغه صورت کی د نل د اوبو څخه ډیر استفاده کوو چی بوتل د بوتل اوبه نه وی ځینی وخت په کور کی یا ځینی وخت لری صحرا ته ځو په هغه ساحه کی بیا نو که د بوتل اوبه نه وی معمولا د طبعی اوبو د نل د اوبو څخه استفاده کوو ا <noise> او په کور او په پدی محول کی معمولا د بوتل څخه استفاده کوو چی دبوتل اوبه موجودی یی .که احیانا په کور کی د بوتل اوبه نه وی دنل اوبه هم چیښو او استفاده تری کوو